mi laari on balɗe ɗiɗi ɗo un walaa narra un walaa bolda, un walaa joɗa un bolda bana naane ko fe'ata?, un kaɓi na?, to un kaɓi useni gare gecceyam ɗume un fe'ii ha mi waɗina un sulhu, useni gaɗe muyal ware ammaa ha nay on ɗon joɗi ha pelle gootel on ɗo bonni dira hanay ɗo kam un yi un julɓe un bo ɗum boɗay dina bo haɗi.